बाहरी देश म अकेल सुरक्षित यात्रा करन का खातिर: यात्रा से पहले वे देश क बारा म जानकारी इकठ्ठा करी चेन्दी। होटल और परिवहन की पहले सी बुकिंग करी चेन्दी। स्थानीय आपातकालीन नंबर और दूतावास की जानकारी रख चेन्दी। जरूरी दस्तावेज़ सुरक्षित रख्या चैनदा और फोटो कॉपी करई के रखिया चेन्दा। अपडा फोन म ऑफलाइन नक्शे और ट्रैवल ऐप्स जरूर रख्या चेन्दा।